रोलर ब्लेड के जो काम है। ओहर बहुत ही अदभुत है विशिष्ट लोगों से परे है। रोलर स्केट के छावनी में अपने आप में एक सकती साली प्रतीक बन गए है। एयर सोशल मीडिया में भी प्रचलित है।